Esten kodejan kuu kandoa ta kuii hí kande andii kachindo xhité chendo kachindo xhindo nguagui xhii, xhi chendo xhian yiaxhi kuan ku dadi nakuxhinro texhikunda kuianani limá jan kunan kachindo lakenendo nii yuté chendoxe chichindote chen ña k <hesitation> ixhi ndakendon, nono kuan nuñoko basuran do'o nrian ni limón jada nda ku kavando dita kunandia nakuvaxhi mandarina nruajan aneño mixhi meni jugo xhi chendo nani miel xhi nriajan kivii nró taixhin.